“स्वतन्त्रता” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर मनमे स्वतन्त्रता, अधिकार और आत्मनिर्माणकि विचार आत हएँ । जा शब्द एक व्यक्तिकि या समाजकि अपन इच्छा और निर्णयन्के स्वतन्त्र रुपमे बिना कोइ बाह्य दबाब या सिमाकि करन सकनिया क्षमताके जनात हए । स्वतन्त्रताके आत्मसम्मान और आत्मविश्वाससँग फिर जोडत हएँ, जहाँ हरेक आदमि अपन विचार और काम स्वतन्त्रतासे अग्गु बढान सकत हएँ । जा केवल व्यक्तिगत नीतिन्मे इकल्लो ना हए, एक राष्ट्र स्वतन्त्रता, अधिकार और स्वतन्त्रता सँग सम्बन्धित हए । “स्वतन्त्रता” कहोक सिमाकि अभाव नाए हए, वल्कि सँगसँगए आओ जिम्मेवारी और विवेकपूर्ण निर्णय करनिया क्षमता फिर हए ।